A manciari mi piacissi jiri in cumpagnìa. Pi jiri a vìdiri na pellìcula, ci pozzu jiri macari sulu. Tantu duranti la proiezioni avissi sempri a taliari e ascutari la pellìcula, sia si sugnu sulu, sia si sugnu 'n cumpagnìa. Nveci, manciari di sulu mi siddiassi assai, pi diri la virità.